لو اقدر اني اتعشي مع شخصية تاريخية بختار خالد بن الوليد ليش ؛ لأنو سيف الله المسلول ما خسر و لا معركي هو القائد العسكري الأعظم علي مر العصور ، بعتقد انو أكيد هذا الحديث رح يكون وايد مليان بالإلهامات و النصايح الجبارة ، و اقدر أعرف منو كيف وصل لهذه المرحلة من <hesitation> القوة.